Mullõ tunnus, et kõgõ rohkõmb kantas teksapükse. Ma esiq kanna naid kah kõgõ rohkõmb, selle et noh naaq ommaq mugavaq ja na nägeväq hääq vällä. A sis om viil dressipüksiq, miä ommaq viil mugavambaq ja ommaq sporditegemises hääq.